Lo re jwa'n mblaz re jwa'n nchamen re- re yez blaz reya, jwa'n ntak nak xa nak xob ta'y na xa nak kob be'i na xa nak re moley na xe nak re- re re jwa'n ta mbes xa na ngobxa re xob ya jwua'na xob mzina na re xob re ma' bixey na re- re xob mbyaza re jwa'n ta ncho yi'n nanae yekna bay na, mbay na re- re yed la, re jwa'na jwa'n ta ntak lo par men nayana mbay na jwa'n jwa'n tak jwa'n mas mas ngol- ngol numen mxe numen nak xe nak re xob ta nayana jwa'n ze ta re maz pola laya naze tamod nke yiz yek yo bana nda men thi zyn wana, ndamen palad nde ze yamen zin men to ze nda ndaxa lud bob ta nchamen nawue naxe ndye xob ta ncho mbibi leney ndyoxkuay kon ta xen nawue naxe- naxe ndiay mbay tyz xe nak thi dib thi dib jwa'na xanak kobeba nxu men ze ndamen ndamen lud lo wan ndamen lo nde ken thi zyn wan ze jwa'na nda- nda lud yal ne lomen ze nxekmen din wiz mbay ze nak re jwa'n ta mola' mola' nchamen ze ze ncho zi yal yal nale. Ncho thi yal nale len lizmen nchale or bix nryo ler ndar zi pa lad ndar nryo xobor lo izkuela na, nryo xobor lo yal ted chanor pues zya naze ncha men lud jwa'men a nda men lud jwa'na ncha exbamen ze mbes men xbamen ze mbes men xbamen ze ndamen dyux loxa dyuxkixa ngolo lexa xin men diuxkixa ngoto yaxa lo xin men, pues re jwa'na <hesitation> re jwana za nchamen re jwa'na nayana, mbay xe nak re kad ngona na mbay kag ngona na nchamen ty lo ty lo ni' ty lo ni ro nxal ty naba mbay na ze zya jwa'nata jwa'n nadi lud nchamen nayana mbay xenak kang ngod nit yibe na na yod lud lud re nguda yo lud ngud yeba yekney mbay na ze jwa'na ndoxkuay napta re men bi ndoxkuay nayana men bi tox kuay men bi toba lo ki' na ze na tayal naxe ndiey mbes re men goxa naya na bay mbay jwa'na nuga kad ngona ntak toza par lo re yez blaz re, tak ba kad ngon nlirzin par ncho thi ya zelya ze ta nlaxa dis zana nlaza dis- dis dis gol dis tan lo- lo mes tan, mbay naze zyana ze nlirzinxa re bel ngona lo bel ngon bix ngoxa len yen za ndayaxa yen biz len pla yen biz kayaxa nak mdana na, ntak toz jwa'na na ndab blod men ntoluxmena na ndab blod men gab men na naya na yot na pazens ke jwa'na o na ya na nontrana re jwa'na tyz men taga mdob ndo limen xab pues nuga men ntab men jwa'na na. Le thi jwa'n nxumen jwa'n tak toz tez nareya nak thi jwa'nta xe nak ndoba', ndoba neo ndoba ze nxumen ze nchal thi ni', nchal thi ni' ro lo yez men nchal thi ni' ro lo ya yez men mbay na nuga nuga este ndoba nchumena na nchal thi yal zelya a se nxoga thi yal zelya na li jwa'ta ndo na nyeo ngo thi ya zelia na ngok jwa'd ndo pues nak nak ya zelya tak na- na ngaktey ndablo aka jwa'na za ndabloga na ke napna luda jwa'n ta nzin bxena luda na mbay na- na thi dib jwa'n nchan- nchan yez nare nak kob ta' na neo' kob ta ze wiz ryon ndan palad ndan palad nar wiz ndan thi o ndan thi lo won nady thi lo poled mas ze njwi'men nzo bes ta ndya re men nrio le- le re men nde ke gaz tan ndya yez re'a mbay naze ndyenuxa prob prob ta men mbluxa ze lo nke yenxa nke yenxa polad yoxa jwa'n laba naze ndya re prob mena ndya nde nuxa laxa palad ndo thi yo' po ndo thi yo yez re ze nenxa laxa ze nde nabza lud fabor lo men ta men lud palad zyen lud lamen naze zeba njwi'men na kob ta nzo lo la prob mena per ma na kob ta jwa'na nxek lud jwa'na gal lud jwa'na di lud lud lo lamen mbay na jwa'na zyn ya nlynumen kob ta ta tyz men nda thi zyn gon thy palad ndamen thi zyn zeba nu kob taba komen lo la men. Jwe'men jwe'men na nchela madok naze teyie nd cha ndamen zi polad or ndamen wana or zina lo lamen iz modoka na nda modok len wan nde xon madok nda madok mbay na thi diba nak ngo yeza' ngo yeza' ngo yez neo na poley nuga ngo yez ze ta nde namen thi bal nde damen thi dyux ze neo poley ze nuga ngo yeza ze ta nde namen thi mbal ngolen ma bed nak <hesitation> nak mba xud mbal or xe or bixmeen jwa'naza tamen dyux zeba ner lato yem men ngo toyem thi o chop zen ngo blaza mbay toyem mena komena lo yet jwa'na yo len- len thi mbze o len thi yet len thi lolar key naze zina naze lo mba pues kaya mba' chan mba' kaya nit kob kaya mbera kaya mba ngoy kaya mba yej yej extiley kaya mba re jwa'nta nly- nly nazi re jwa'n nchumeney per re jwa'na ndayamen lo xbalmen pue jwa'na ze nchame jwa'na nchamen jwa'na nchumen jwa'na na ndab lod men tab men re jwa'n nzynu men nabez nawueba jwan' nak jwa'n nzynumen per naya na zipta tyz men na lod mena re lo mden biz ta nde beba nuga re mde bixa ye wiz mdyaba re jwa'n nzynumena jwa'n nda yal naban lo yez men reya.